'An nyor+, :mor on 'da nyor :daa or :ne mor-: an 'wluh 'o a :yi 'noror' 'de bli, 'de a ye 'de same gwlor :due' 'di ti, deh on :ne 'mor-: :a ti-a dha same :gwlor :due' 'di deh zorn zen-a :naa zorn bo 'on :sorn-a 'on :dle-a 'yi-dih, :yee' 'an mu 'de gwlor ken 'kpa-' 'an mu 'de on 'ble 'gbu+ deh+-dih, an :yeh :ne :bhue' 'an mu 'an 'jeh-a' ti-' 'duo: 'on 'hye an-a' 'gbu+ bo-dih :na, :mor 'on :yeh :nor ken :yee' 'on 'da zorn zen 'o, 'on 'yo on 'o :an seh-' 'o, :an 'kpa 'dee', :ka :on no :an-a' 'nyinor-a 'mo-a :eh, deh :eh 'ye-dih-a :on 'kle eh 'nyne eh. :yee' or :mor 'an nyor-a 'jeh or mu 'on :gwluhuh' zela: :eh :mor 'an yau :nmor-' 'yi 'o, 'ah! 'Nor 'gbu 'on :ne-a deh 'jeh 'an ku :nmor-' 'yi 'o, 'on mor-: 'an yibeor-: :a 'ku :nmor-' 'yi 'o, 'nynuu: :nyene'-a klehkpeh an-a' ku :nmor-' 'yi 'o. <hesitation> :yee' 'on zi :zai' nor-dih, :yee' 'on 'kpa 'de 'sororn' nor bo 'weh, :mor 'on mu :on taa 'de 'wluh 'o :ao' 'on 'ye on 'o, :a 'worn'de 'kei: dhih se 'de :ne 'o 'an yau :nmor-' 'yi 'o, :yee' 'on zi-'. :ka 'an mu no 'on klehkpeh 'on 'ye an-a' klehkpeh :on :dhie:-a 'o 'on 'ye an-a' klehkpeh 'yi-dih :na 'on 'ye an-a' klrhkpeh nyinor-' :za 'on 'ye an-'a 'kpa+-a dhih-dih dhele:. Deh an no-a, deh an-' no 'de on 'bli 'gbu :mor 'on yubo-eh, :yee' 'on to 'o 'kpuh 'an mu 'de 'on 'bli 'gbu de. :yee' :mor 'on :na 'an-a' whole 'on 'de-a nyor+ klehkpeh :dao' bo 'on po-uh wlu bo, :yee' 'on mu 'de 'on 'bli 'gbu. Deh :eh no-eh 'de :an no-a nyor 'jeh eh 'o. 'An 'de-di' :boi', :mor 'on 'da nyor :daa or :ne mor-' 'a 'aluh 'o, :yee' eh :mor or-: mor-: a 'wluh-'. "Wluh-a :daa :an pobo-a ya or 'pin-' jorwor: or-: :jla. :mor on nyor :daa or :ne mor-' a 'wluh 'o :mor 'zorn zen zorn bo, deh 'on po 'de or bo-dih :eh, zorn zen-a glaa'on or-: 'nyi 'on dii-deh 'an di-deh :e, deh-a kind :eh :ne 'de or 'ble 'gbu 'an 'bhorn-dih :eh :eh :korn dhih an mu na-' 'on 'ye 'de or bo 'gbu mu :eh, eh se 'yi-dih :nmor. :mor 'on 'da nyor :daa or :ne mor-: a 'wluh, :mor zorn zen zorn bo, or :mlor or se-eh :porluh 'be but :mor 'ye-eh :porluh 'ble, <hesitation> :mor 'ye 'de or 'ble 'gbu mu :on 'ye or 'nyinor :za, or 'kpa+ 'de-e' or-a'a: 'nynuu: :eh no :yor :ne-a 'o :eh, :yee' or 'da 'kei: 'an 'de-di' :yor :daa or 'kpa+ se 'yi-dih :nmor zean' 'o, :or :yor :daa or 'kpa+ se 'yi-dih :nmor zean' 'o, deh :yeh :daa eh-: :a no zean' 'noror' :a bo :gluun 'o, :yee' eh :nmor-' 'yi :yee' eh no 'an 'mona: :porluh